अमर् होमय् स्वत् जिबुर् रोज मोह रोज असिल्। हेइ रोज मोह रोज हमर् निजोर् <hesitation> देखोन् ब अनर् देखोन् निजोर् हतोले गेनेदरे अनु। हेतु सिन्त कुरे अरो जोद्धबि कहोर् हो हयत् हेइ देखो मोर् थोक। जिहधन् ब्योक्ति कोर अदिकोरि रोज हर मोह रोज रनि। कोर्मोर जे ब्योक्ति हुकुलु लोगोते तेउ। अ कोर्मन्सोलर् अर् अ कोर्मन्सोलर् परिपते हुकुलु ह हम्पते मति परि ह धन् हम्पते हुकुलु खिने तेउ कहिद एको सिसे। अरो निजोसो एत कोर्मोर् ब दिखोन् अकोरि हियत्। हिहतोर् दुइपोइ कोर्म जोते जोद्ध अरो ब्य मोर जोद्ध सिस्ति हो। जर फोल दुइपोइ कोर्म जोद्ध होअ फोल कुनु एक् हलिसे अलु कुनु एक् जिकि जै। जर फोल जुन्जन् ब्योक्ति जिकि। हेइ ब्योक्ति एब रोज हेइ देखोन तेउ हखोन् कोर्त हिन् होइ। अरो तेउ अधर ते उति देखोन् बरै जखोन् परिसलन कोरन् हो हय् कोरे। अरो हेइ देखोन परिसलन कोरे अन् देखेब। अन् ब्योक्ति हेइ खोबोर् बै तेउ अखोन्तो सिस्लफ् कोर।